नेबर् तुये कोइसे जे हि पगोल् है। हि कि कोइसे जन हो। हि ओले होद होद एक्सेर्चिसे हो जै, एक्सेर्चिसे कोरे केन्तु हि जै केने, जै थोइ हि बहरेर बोस्तु खये। मने अल पगोल् त्य्पे वरो हि। जीति होन् कोइते हि बो। कुकुर् जोदि भोकि थके, तो कुकुर् लोगो धि, हिय भोकि थके बो। असद्, ये ने हले तो जिम् हो जै, केन्तु हि जिम् लोइसे, केन्तु हि जिम् मने नहोरे। क्योकि भगो धरे बोले। तरे तो, मने, जोदि भगो धरे, जिम् लोगो कि धर्क रसु ले, अल पगोल् त्य्पे वरो हि। न जनु वरो कि होइ। न जनु वरो।